to be pata daama na ika naa jagadlau, amman mi na ika jagadlau, tən naa kunu awayu raakan ga domin gərre gu su dəvu mi waarra nda dau aa ye fika təku, dəvu zaaman gu naa kwalta boi sai dai aa yan roka kuma ii ɗak dəvu gu na ta5atu dəgau ja yi jatli arrtabu naa aci, amman arrtaabu bi yaaye, nən aa raakan ci be waarra ai ivo ci bai kaika cin kaa kalau nən ba de kwa ramu ma kwata kara bibi, to amman daga ikoci kaasau aa ɗa raakan gəri. Amman kampuwai, aadla gəri təku kai kan darri tərr vəkshi gəri aa dəɗa. Wəra gəri wərau ka wəra gwamak amman aɗa gəri da rri aa dəsku cirr. To səj tənu pau bi kalau ne i caacak. Amman tən zaaman gu kwalta təku nela da tu bi kə dəvu fika. Jaye pika baya i tənu naa təfi amza, zamman mi da ga dugura ci aa ɗak dəvu gu. To amman gafo gu naa katayi i kunu dəviɗ mota ja dani da dləmacin gara ii yadərra ii fiko. To amman bi tawas gu ngum da ɗadamən gara i ja se da nda ji ii kunu. Gadaka nda yi nda mase ja nda nai nda məɗi ja, jaa ni ii bəlaakos, kai dəviɗ dlamən dəviɗ amman dək naa kaasən aa kunu naike karashiya maa naa kalau amman na dlamu kalu bai parr na den ga. To sabo naa kaasən iyu ye naji wənduwa zoo ngum bai balle na sakeci laman gəri jiyu na ika ci ii pata jangau da ɗa sən gu na saketu laman gu bai. Alhamdulillah.